سمندری کشتی، آزادی، قدرت اتے تتّاں نال اک سمبندھ نال جڑی ہوئی ہن، جو ساہس، سوئم نربھرتا اتے ہوا اتے پانی دیاں طاقتّاں نوں نیویگیٹ کرن دی چنوتی نوں وکھاؤندی ہن۔ ایہ شانتی اتے زمینی زندگی دیاں مانگاں توں بچن دا وی سنکیت دیندیاں ہن۔ تناؤ گھٹاؤن، دوجیاں نال بندھن بناؤ جاں اکانت دا آنند لین لئی اک شانتی واتاورن دی پیشکش کردیاں ہن۔ علامتی طور تے اک سمندری کشتی ٹیم ورک اتے اسٹریٹیجک پلاننگ دا پرتیک ہے۔ جو کہ پروجیکٹ منیجمنٹ وِچ ڈرائیورز اتے کنسٹرینٹس دی پچھان کرن لئی اَجائل وکاس وِچ ورتّی جاندی ہے۔ سمندری کشتی صاف طور تے، دی مکھی طاقت ہوا توں آؤندی ہے۔ قدرتی سنسار اتے قدرت دیاں طاقتّاں نال اک گہرا سمبندھ بناؤندی ہے۔